أول إشي بتأكد إذا كانت البطارية مشحونة أولا بعدين بقوم بتطفئة الجهاز إعادة تشغيله مرة ثانية، بعدين بفحص الشاشة بتأكد إن الشاشة مو مكسورة أو فيها مشكلة إذا كانت الشاشة تعمل لكن الجهاز مو ي- مو يستجيب يعني ممكن <hesitation> أعمل إعادة تشغيل بعدين ممكن <hesitation> أودي الجهاز لمختص يعني.